توفير الفلوس حاجة مهمة عالآخر في حياة العبد، ولازم الترشيد لازم أول ما توصل الشهرية عبد <hesitation> يحط شوية فلوس على جنب، بينظم حياته يشوف <hesitation> شنيا باش يخلص شنيا الحاجات اللازمة، شنا هيا الحاجات باش يخلصها ينقص شوية من الزايد ويخبي الباقي لنهار آخر، متعرفش على الدنيا.